أول شيء ببدء بجمع المعلومات عن المنظمة، واتعرف على أعضائها وطريقة عملهم، بجهز هوية مزيفة أكيد، وبتعلم عن ثقافتهم، أسلوب حياتهم عشان أقدر أندمج معهم، بتأكد إني أراقب كل شيء بدقة، بستمتع بتقنيات التخفي لتوثيق الأنشطة المشبوهة، بكون حذر جدا في التعامل مع الأشخاص، وابني ثقة بيني وبينهم، و أحافظ على حذري الشديد.